د سپیانو ويښته یا وړۍ کیدای سي خطرناکې ثابته سي، خصوصاُ کله چې د انسانانو د خوړو سره یو ځای شي. کیدای سي هغه میکروبونه څې د خوړه انسانانو ا ا صحت د پاره خطرناک دي او یا هم ورته مضر دي، هغه د سپي د وړیو یا ويښتو کې ځای په ځای سي او د هغې لارې د انسان عضویت ته داخل سي او خطرناک ثابت سي.